Kati kamé nga rini, antlé goli y fin, angana nté ngoli maga labé. ana bi angana bi anga moulana sangalé gnaréy ana sangalé léy, kati kamé nga rini. Kamé ngana ri, kam mpana, ana daga sokho, angana sokho, makh diowo tifini awar kan nkhoto na ndioguéyi, kan nkhoré gana tékha kam siriangari tou nanti gnigné nkhawo, kénké alay tifini. Angana tifi, abaka nondono, kha andaga tifi, kam mbané ri ta an tifi, kamou kou kha nakhani latonoa kata kam mpilandi nga rini, angari kou béni sou tiffi i mote gnigné nŋwouré ya parsskeu ké ndima gnigné ké téyé gnani, kamé ma réy ga séffini, angari foforéy anta bakka, ana ane tarde ane lélandina, an ngolé lélandina. Kha angana wara kamé ntékhé ma gnigné nthiou ga séfi andi tiffi, angari tiffi tane abaka, agana boogou kha kati kampilandi nga rini adiowona, antakh kala. Kha kampana li bane ta, anké tifi, gnigné nkawanté gnani, kén mbonowa kén ntakh télé kané.